Tsy haiko aloha manakory ataon'ny ordinatera iiii, mii <hesitation> ma- mitagna rahana mémoire agnatin'izy io koa tsy haiko fô ny raha haiko fogna ordinatera hono afaka mahasolo saigna zegny mikajy raha atao mémoiren-draha zegny ai.